الأفضل انه تروح الجيم ويكون عندك مدرب خاص حق تتعلم التمارين الصح حق تصير يعني اقوى وتشيل اوزان وجذي وانه تركز على المناطق الي تبي يعني تقوي فيها العضلات اكثر